يا طويل العمر أول ما أوصل للمكان أحاول أستوعب الوضع أتأكد وين أنا فيه، وإذا هذي الديرة اللي رجعت لها هي نفس اللي بالكتب االتاريخية أو لأ? أكيد ببدأ أتعلم كيف الناس كانوا عايشين، اسألهم عن أكلهم شغلهم كيف يتعاملون مع بعض، يمكن أروح للسوق أشوف البظايع اللي يبيعونها، بعدين أكيد بحاول أتعرف على الشيوخ والأعيان يمكن أستفيد منهم أو أتعلم شي جديد عن حكمة زمانهم كل شي غريب وملفت.